Nana wau i paha ʻeha mau haʻuki kela me keia la me koʻu hale. aka, mai kela mau haʻuki paʻani wau i ʻekolu ka pohili, pohinaʻi me ka popaʻilima paʻani koʻu keiki i ka popeku, paʻani wau i ka pohili a paʻani koʻu hiapo i ka popaʻilima keia na mea maʻamau aʻu paʻani wau ma ke kula kiʻekiʻe